<noise> Azafady madamo hôtesy! <noise> <noise> Ty pilasiko <noise> ane tsy <noise> etoa <noise> fa an 'i ndaty hafa io!